कैन ओपनर हर बोतल के ढक्कन के उपर जाके फंस जाथे अउ ओके एक बार अपन तरफ खिंचे से ओ हर ढक्कन ल खोल देथे।